اوكي ما ببدأ اقرأ رقم الهاتف كانه مندفن في ورقة الرقم هو اربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة صفر خمسة خمسة واحد. تقدر تتواصل معاي على هالرقم اذا تحتاج اي شيء تريده او تحتاج اي خدمة <hesitation> اقدمها لك في اي وقت ومتى ما شئت.